ا <hesitation> في بالسوبرماركت، أو البقاليات يوجد العديد العديد من الأكياس المغلفة موجود فيها <hesitation> الوصفة كاملة ، <hesitation> -الجافة- الأشياء الجافة من الكعكة ممكن إن إحنا نجيبها نحطها بقدر، ونظيف لها بس المكونات السايلة، ونظيفها الفرن، وبألف هنا.